जैसे विदेश में कार किराए पर लेनी हो, तो जो होटल में या जिस जगह पर रुके हैं, वहां से जानकारी लेनी चाहिए। और वहां जाकर पूरी जानकारी अच्छे से लेकर, अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाकर आसानी से कार किराए पर ले सकते हैं।